Gne malaky masaky manko e magnano pâte io, afaky anigny misy roniny izy afaky, eny e nouilles zany gn'itako tena malaky e anigny amizany sady igny zany arivariva gn'andro mba mila raha maivamaivagny e vatagny, mila raha mafanafana avao koa, lasopy izay, magnano nouilles zay gn'itako tena mety.